أنا شخصيًا ما نقدرش نلعب رياضة -لك- لكن أحب، أجيد كرة القدم، كنت دايما أحب اللعب في الشارع مع الأصحاب، وكانت عندي -مهارة- مهارة في المراوغة، والتحكم في الكرة، كنت نحب اللعب في الهجوم؛ لإنها تعطيك فرصة لتسجيل الأهداف.